انا انصحه انه اول شي يحدد ميزانية واضحة لكل شهر وشوف وين يقدر يقلل من المصاريف الغير ضرورية اقول له يحاول يدور على طرق يوفر فيها مثل شراء الاشياء الاساسية وقت العروض او الحسومات كمان اقول له يفكر يفتح حساب توفير ويحط فيه مبلغ يقدر يوفره